Este bueno njakuu iin kiti nga kuti xa'a kan ndavati té yuachexté <noise> tidni tidni tio yanda kio oko iin kiti kuix xa' ichindo, iin kiti kuti gorrion xo'o kiti koti kui kui, kiti kuti este ndaka iin xaka kaxa'a kexuu este kit yuu kaxuu tixí onja este kakanti njaneí kakati njaneí ka'a xitati kanda kananati xa'a avio ho yikuan ho yikuan huakayu kitión.